علشان أقدر أعرف إذا كنت أنا عايش في حياة حقيقي ولا كنت أنا بحلم مثلا الحلم لابد إن هو بينتهي إنما الواقع مبينتهيش غير بالموت فا عشان أنا أقدر أعرف أنا عايش في الواقع أو في الحياة إن أنا أصبر إن أنا أحاول أتعامل بطبيعتي فا كل ما أتعامل بطبيعتي وكل ما أحاول أعمل حاجات أكتر أنا أحاول أغير في اللي أنا بعمله فا كل ما أنا أعمل أحداث كتير فا ده معناه إن أنا موجود في الحياة في الواقع مش في محاكاة للواقع.